Mëj janchë da'a yëdun anaxë në ko'o jedun kubëk kumextukëp ti'i pakap mich ob jedun wa'atyë pues pajya du'u ti'ibë tyumatyë ayët's ko'o yë dun wa'atëp pues na'a nax na mabyë je'e dun ti'ijën.